Minyim dj mmfa hwimhyjn nntuu kwan ntsi, cbjyj wo hu na mbom dza mobotum aka akyerjw wo nye dj, cnnyj hu koraa osiandj nkorcfo pii na wcafa djm kwan yi do etu kwan mpjn ahorow pii. Djm ntsi sie abotar na dwedwe wo ho na hwee rinnsi. Cnnyj biribiara, cnnsj mber mpo, ntsjm pa no na edur beebi a erohwehwj ekodur ntsi ibotum agye wo nsa na enya wo ndwom bi etsie ber a este mu no, ibckc ekodur asomdwee mu.